Për për esi ën po pi cuncentrà ëntà mangé del pes ch'a cuntien ch'al a ëndrinta ël fosforo soprattutto ël pes cul li il pesce detto blu e pöi për cuncentreme bevu ël café përché a m'da a m'da propi tanta energìa